மகிழ்ச்சிக்கும் துன்பத்திற்கும் இடையிலான உறவு ஆழமான தத்துவக் கேள்வி, மற்றும் முன்னோக்குகள் வேறுபடுகின்றன. கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கிய கண்ணோட்டங்கள் இங்கே: மாறுபாடு மூலம் மகிழ்ச்சி பல தத்துவவாதிகள் மற்றும் உளவியலாளர்கள் துன்பத்திற்கு மாறாக மகிழ்ச்சி அடிக்கடி புரிந்து கொள்ளப்பட்டு பாராட்டப்படுகிறது என்று வாதிடுகின்றனர். சவால்கள் அல்லது கஷ்டங்களை அனுபவிக்காமல், மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தியின் ஆழத்தை முழுமையாக உணர முடியாது. உதாரணம்: ஒரு கடினமான திறமையைக் கற்றுக்கொள்வது போன்ற போராட்டத்தை முறியடிப்பது, பெரும்பாலும் சாதனையை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுகிறது. மகிழ்ச்சி உள் அமைதி பௌத்தம் போன்ற சில ஆன்மீக மரபுகள், உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளிருந்து வருகிறது மற்றும் துன்பம் உட்பட வெளிப்புற சூழ்நிலைகளில் இருந்து சுயாதீனமானது என்று கற்பிக்கின்றன. இந்த நிலை பெரும்பாலும் சமநிலை அல்லது அறிவொளி என்று விவரிக்கப்படுகிறது.